اه بفضل اكون رياظي مشهور. لان الرياضة تعزز الصحة وتلهم الناس للعيش بشكل نشيط. وكمان ان النجاح في الرياظة يجلب فرص للمشاركة في الفعاليات والتحديات. وهذا بيتيح لي التأثير بشكل ايجابي على الشباب وعلى المجتمعات في فئات عمرية مختلفة